<noise> Laha ny gn' asan'ny karatsy filalaova moa izay da anaovan'olo loka i. Gny karazan'ny loka aby atao ami'ny karatsy io da: <noise> gny rami, gny aiamsa, gny jeu de paira, gny beloty. <noise> Zao aby.